म्हणन मी तुजो आभारि असय तुज्या सर्खो फ्रेंड मेलप। ही माझ्या खातीर खूप बरी गजल तु मका सगळ्यांकुन। चाड मदत केलय आणि खरो मित्रा कसो अस्त ता तू मका। दाखोवण दिलय तु खऱ्याणीत माझो सगळ्यांकुन। चण मित्रा आणि या मी केवट विसरचय ना।